Ma ọvini nang ugog esang efu je ẹna ẹdudu gbọgbọri ẹnẹb ẹdudu gbọgbọri ẹnọm ọvẹn bi ngọnọ nbanga ga ọvini nwẹ ma nẹ emo afu jẹ abo agọbẹ ọbazi emo afu ara afa azungọ ukọnọgọ ma we eje jẹ ifa emo agọmọ ara afu jinang ma nọrọ ara ana ọvẹvẹn ga ikọbazi wa ọvẹn bẹ ẹrimi ni, wa ọvẹn yẹ ẹrimi ni ẹgbẹ egbẹ ẹvọmọ ọvẹn ma jẹng yẹ ẹrimi ní ẹta nwẹ ere <hesitation> nang na babọrọ kakong emo afẹ uba uba yẹ emo afẹ anẹba ga ẹgwugwu kakọnv wa uba ọdak eme area afẹ ga ọviníe nwẹd ọbazi edoro ẹrẹ yẹnẹ sẹ ọnẹgwa ugbọ ọven yẹ onurom ufẹ ẹfẹfẹ kakung emo afa ada uba <hesitation> ẹkɨbikɨp wa ọvini uba uba yẹ emo assa afẹ ga eyeng emo afa afẹ na na ewuruo ngọnọ emo afa afẹ ano uba ẹkɨbi ma ẹma emo ẹvoi yẹ emo atutungi nang anora ada ọvẹn ga ezɨba nwẹ ẹnẹp before ara atungi ọvẹvẹn gbọgbọri yẹ afẹ ga imie sọọd ẹbigang ma ọvini iba ayọ ga ẹshin ẹrẹ ẹjak ọvẹvẹn nwẹ bẹ ẹkpuuba nwẹ ẹfẹfẹ ẹnẹp ẹnẹp ọrẹ sẹ ọnẹgwa ufẹ uba yẹ ẹkpo mọ domi ga <noise> sọọd ẹ gbọgbọri emo ayẹnẹ yẹ are yẹ gwọ nang wa akakẹ wọọnẹgwa asi uba yẹ afẹ ajak ibi, ibi ayọ ere ga ọgba ẹnẹp ẹnẹp ẹnẹp yẹ afẹ akakẹ uba Afu uba ẹdẹnẹnẹ ẹgọnọ asang agwuna uba ẹshin ifa agwuna mọ ẹnẹp yẹ ga sọọd wu uyẹnẹ yẹ urẹ yẹs gwang gwọ ussẹ ga akakẹ dọng. <hesitation> Afẹ uba yẹ asom ayẹnẹ yẹ arẹ yẹnẹ gwang gwọ wa we ọnẹgwa ma onurom wy uyẹnẹ yẹ <hesitation> arimi mọ ufu ufu ugbɨni dọnv ukpi ufu uda ubiba urẹ ọnẹgwa gwọ urimini ni uda yẹ, so si babọrọ si idoro emo sẹ emo ara afẹ akakẹ uba yẹ <hesitation> asọm ayene emo agọnọ arẹ emo assẹ ga akakẹ dọng uba yẹ emo afẹ ẹma emo ẹvọi yẹ emo atungi ada oven ga ẹzɨba nwẹ jẹ asi ẹnẹp si idoro baboro, idoro ọrọk inyi babọrọ.